ס'איז דא אלע מינע דשוס, <hesitation> ענערדשי דרינקס, טיי, סיידער, קאקטעילס, <hesitation> ראם, וואסער, וויין און אלע מינע אנדערע דרינקס ווי- אלע אנדערע טרונקען ווי קאלע און <hesitation> סאדע וואס גייען אריין אויך אונטער די.